اليابان بلد غنية ومليانة تقاليد قديمة ومع كدة متقدمة في مجال التكنولوجيا والفنون و الفن الياباني مشهور زي الأنمي والمانقا وده جزء كبير من الثقافة الشعبية حقتهم ،كمان عندهم فن الخط الياباني. المطبخ الياباني مشهور بالسوشي والرامين والناس في اليابان مشغولين لكن بهتموا بالشغل وبهتموا ببعض الحياة عندهم بتميل لى الانضباط والاحترام وهم مشهورين بحبهم للحدايق والطبيعة